Mi yelan mi heba kugal je mi yidi be cede sedda, ngam mi torrata ha kugaal am mi heban wakkati siwtaare je mi jodata be derdiraabe am min hirta chaka amin, mi heban wakkati mi jodata be debbo am be bikkoi am min nana beldum.